དེ་ལེ་ ཨི་ཐི་སི་ཕི་ཡ་ གིས་ས་ནས་ལབ་ས་གིིས་སྐོར་ལས་ཤུའ་བ་ཆ་ན་ཡང་ན་འོ་ནམས་གི་ནམ་ལྷ་དེ་སྐོར་ལས་ཤུའ་བ་ཆ་ན་ད་ཐེ་ཆིག། ལསང་ཡོང་ འོ་ནམས་གི་ནམ་ལྷ་དེ་བཅུ་གཅིག་ལྔ་སྐུར་ས་ཡོངོ་བས་ཡོད་པ་དང་། དེ་ལེ་ ཨིཨམས་ སི་རང་གས་ནམ་ཁ་ལ་བཅག་ན་མ་དེ་དགུ་སུ་སུ་ ལོ་ ཀྲཇིས་ལེ་བདེ་གག་ཁ་ལ་ ནམ་ཁ་ ལདེ་རགག་དུ་ཁ་ ཀ་བ་ཅང་གིིུ་ཤུ་ལགོར་ཁད། དེ་ལེ་ འོ་ནམས་གས་ནམ་ཀྲིའེ་རམ་རི་བཏ་ལ་བཞི་དང་ པ་མ་ལྕི་འགྲེམས་བྱའི། ཨ་ར་གསི་དཀ་བཀད་ ཨིཊརི་གསི་ཨི་ཀི་ཨིབས་བར་དྲོས་རས་ཧཱི་དགེ་ནམ་ཧ་འད་ཀས་དལ་ང།